Albatta, bu itlarning <hesitation> jismoniy holatiga, yoshiga, hamda <hesitation> ruhiy salomatligiga bog'liq. Misol uchun <hesitation> kichkina kuchuk bilan katta itni kuniga qancha mashq qilishi orasida farq bo'ladi. <hesitation> Kichkina kuchuk <hesitation> ancha baquvvat bo'lgani bilan <hesitation> chidamli bo'lmaydi. Ularga ertalab va kechqurunlari, menimcha, o'n-o'n besh daqiqa yugurish yoki yengil yurish mashqlari qilgani ma'qul. A katta itlarga esa <hesitation> bir soat kuniga bir soat yoki bir yarim soat davomida yugurish yoki <hesitation> shunga o'xshagan mashqlarni qilish uchun egasi bilan o'ynash kifoya qiladi.